Ada'aña xe'etniiñu taja ta sarten luliu ja daava'ando la'a in ndiiuichun sarten ka'anu ja daava'ando in salsa de huevo a salsa de chicharrón anaahdiuutia'a xe'endo jiaa kuja ka'anuuka in kidi ka'anu in kidi luliu barro jan xe'endo'odona ndiuuxina ja kaajna tee inga ja ka'anuka xe'endo'odona pues la'aka ndiuchi ka'ana tee <hesitation> aparte iio ko kiidina jaku nda'akuna ja daava'ando dita tee ndiaa jiaa tamañuxi pero pues ndiaa xeetniiñuna xeetniiñuna kiidi barro tee xeetniiñuna ta sartén al <hesitation> iniu ja.